Mangiginy anao androany zany sy mizakazaka, nisy ino lotry? Nagnino, nisy raha very sa nisy raha sy tadidy? Da magnenty anao avao an'iaho lahany zay da sy mizaka, eo da mizomotry amigneo misisign'oro aby, be aby e molotry, nagnino, zakay amina, zakay amina ngaha.